<noise> <noise> Tëtäguasu Reinio Unidope jokope jaerta <noise> jou <noise> kaaruyave jare piturupi <hesitation> jokuae joureta galleta o sino mitimimo ndie jaeramiño mbae oyaporetayave oiporu iñirovaera oyoupe jare oyuvangareta jokuae rupi jei supevaeretape pandepo araamape jaereta oyapo mopeti arete kua oyapoko omboendi iyeupereta yaya jare oiporuretaviiyeupe juego artificiales jokuae arape jaereta jou masana jare caramelo <noise>